أكترشخصية تاريخية بالنسبالي مهمة وملهمه هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لإن هو اللي نشر الإسلام وهو اللي اتحمل كل حاجة من عذاب الكفار وأهل قريش وهاجر وحارب وصبر على أذى الكفار دول عشان ينشر تعاليم الإسلام في كل مكان.